कोनो कोनो कपड़ा होएल ओल पानी से भीगा देते आऊ। कुछ कुछ रहते जेन हर पानी से नो भीगे काबर की जो वॉटरप्रूफ कपड़ा रहीथे। ओ फेब्रिक से बना रहीथे ओला धोए के जरूरत भी नो पड़ते। ओकर म एक अलग कोटिंग करे रहते जेन से ओ भीगते नो ह। कोटिंग दो से तीन बार होएल ।